Seo piäsiq sis olõma määnegi süämestimulaatri vai süäme sääne tugõja. Ma ei tiiäq, <laughs> kuis tuu tüütäs. Kuigimuudu tä sis hoit vai tukõ tuud süäme lüümise rütmi.